परूका न जारा मे हमे न बारहा ना रहली की घरे गेल रहली हम अपन त परूके जारा मे न एकदिन काबान बरी जोरसे धोध लगल रहलइ की त हमे हमर नानी न कथी कहली। हमे कहली हमर नानी के नानी गे चल घुर जिगैहे की त हमर नानी नकहलख चल नत जीगा देइत बारीयौ त हमर नानी न जाके घुर जिगा देल की। त हमे न उ घुरवा मे जाके आगी तपैत रहली आगी ताप ओप लेली न तनका तनका अगीया भुताए लागल त भुमभुर होजाइ सै त उमेन हमेन अलुइ लेजाके की लगालेली काहेसेन। धोध लागल रहतौ आ आगी तफबे आ उ घुरवा मे न तु अलुइ पकाके खैबेन त बारा निमन लगैसै की त उहे हम कहली रूक आजु धोध लागल बा आजु जिइतारी हमे अलुइ पकाके खाए। त हमहु चल गेली घर भित्री आलुइ ले अइलीकी आ उ घुरवा मे न अलुइया लगा देली अलुइया लगाके आ घुर तपैत रहली आ अलुइया पाकेके रुकल रहली। उ दिनका बा एतना न जोर से धोध लागल रहलै की इजगे इजगे अदमीके तु ना देखे सखते बरी जोरसे धोध लागल रहलै अगर उजगेसे तनका दुरा अगाडि चल जैतेन। त तु ना लोकते एतना न जोर से धोध लागल रहलै तब जाके न हमर न हम चलगेली तनका देरलान उ लगन सेन त हमर संगघतीया सब आके बैठ गेल की त उ लगन कोरैत हौन त हमर संगघतीया सब के लौक गेलौ अलुइ त उ कहलौ की। इहे लगैले होतौ चल अलुइया खालेबे हम तालु आइलीन त हमर संगघतीया सब न अलुइया खालेल आ धोध लागल रहलै त हमरा ना लौकल की ओकनीके बैठल बा। बादमे पुछैतारी अलुइया त कथी कहैता हमनी के खालेली।